هو كان اصعب وقت بحياتي وكان حظ سيء ولمده طويلي يعني يعني كان اكو امتخانات عندي تحدد مصيري وتحدد مستقبلي وبهالوقت صاغ خراب بالبلد وانسد البلد بشكل كامل انلغت الامتحانات وانلغت الامور ما طقتو اكمل أو امشي وتاخرت حياتي سنين بسبب هالامر هذا